كنت غادي نختار العمر ثلاثين حيت هاد العمر كنكونو فيه مستقلين ماديا وهادشي كيعطينا حرية الاختيار ونكونو عندنا تجارب في الحياة كبر وهاد التجارب كتخلينا نفهمو العالم ونديرو اختيارات احسن وافضل ونكونوا واعيين بالحاجات اللي كنبغيو فالحياة والحاجات اللي كنبغيو